Ma olõ joba väega kavva pruuv'nuq löüdäq viisi, kuis kõnõldaq mõnõ tegeläsega, kiä olõ õiq peri maa päält. Ma olõ pruuvnuq egäsugutsidõ lainidõgq, a tuu olõ-i töödänüq.